Alu ao aonai, alu inaina au kava ria o ina ama ria, ora kamuna wa ina ama ria kwalana au taimu kamuna wa numaimo pe ina ama ria ga alu aona. Na gema alu ao gema inaina, gema veina veina aonai, au ora no ana kilagia, ora voora aoraia ga alua aona ga inainana ai gema inaina kamuna kopuna melo. Melo geria makamu rage, Melo geria makamu rage, raka pie ma kamu rage iwa. Arigi raopara kopunana pie ao. Kwlana ewaguna magulina aonai wa ina ama pe iliga ne melo pie maguli namanama. Ia kopurakopura ia gama maguli rageole, oi e au ripara, ia raka gama maguli rage iwao. ia gera maguli aorai ia gera tikuli aorai, tikuli paga va aikia, gama alu aona. ka ara ge inaguluna, ka ra vanugai gama alu aona, pagama venau aonai namana e rakavana, oi guumu kopuna ripamu. Na au ora voona ga alu aona, ina ama ria ga alu aonai wa, ai gema alu inaina Aurai inaina kamura ora mapararai no eve kilagina wa melo ga kilagirana o aikina maguli, maguli ga kilagiana. Au geku ugamagi kamuna au taimu mapararai ga inainana aonai pene maguli kolemara geve kilagina aonai, au wanai wa au wa no a ugamagi kamukamuna. Kwalana au e taimuna aonai, e laanina aonai au maki pa ve nau, ma nauku. Ga alu aona velepara e logeapara ge inainana aonai, geria inaina a kamonagi kamonagirana o aikina ga ve vakilana aonai ai gema inaina kamuna kopunamo eve kalana wa melo. Melo raka pie va kava iwaria, melo raka pie puu iwaria. o oi gemu maguli raka o maguli iwao oi gemu tikuli raka o ma tikuli rage iwao? Oi rakauna gena, raka veaina vanugai o ma alu aona o oi raka veaina oi inagulu po rawalia o oi raka veaina tikuli o va gevo ao? Aura veaira inainara auna a ririwa kamukamurana. Kwalana wa inaina veaira aorana ne Melo pie kamonagi, pie kamonagi vanagi, pie ripa. Melo wa ema kamu ragena keinana vea wa inaina veaira pono vakilaria, pie kamonagiria ne ila geria wa maguli rage aonai ilana mapie ugamagi ropu alia, mapie ugamagi lokilokia ila laani kapirai ila mapie venau. Ila mapie alu ali naura ria, ila naura mapie va inainaria. Oi e laanina aonai ila o va alu alirana o inaina venirana veaina. Wa maguli mape ne ve vanagi. Aurai au ora voona alu ao inaina aonai au geku ugamagi kamura inaina aorai geve kilagina o pie ve kilagi o pagara kilagi kamukamuria wa melo raka pagara avuina iwaria, melo raka pe puu iwaria, melo raka raopara namanana pie ao. Ririwa pe oi e au ia kopura kopura gera. na melo iana ga va walarao, iana ga va walarao e anopara aonai, iana ga veamai agirao e anoparai. Aurai ne ia ina ama murura pie iliga Melo maguli namana pia rawali, ia ina ama pe moira pae inaina, maguli aorai rakau ewalana pae kilagira, ia maaura melo kepiai pe aora. Aurai ne maguli aonai ugamagi kauna evekalana wa alu ao inaina oanai, no emaguli kaina pene maguli ao, melo pene maguli aoo. Wailana magulina inainaira, noo pere vekilagi kamukamu, eve kilai kamu kamuna maguli laanira maparara aorai, aluao inainara aorai